Anao ndraiky leroa tonga dia frera anakay foana anao bokeo anao olo fa nahazatra anakay anao le olo tsy mivadika zany, antsika tsika mandeha mibalabala antsika mandeha misotro toaka reny leroa anao toujours eto, bakeo misy fotoana za tonga de aah tsisy raha tadidiko, ts- batabatainao za mandeha mody. Anao ndraiky leroa namana normaly no sady ça va anao leroa.